विंडो सीट एरोप्लेण चे मला जया सडीत। एरोप्लेनाचात न्हू तर सगळ्यात थयिसर्ला। मला विंडो भायर बाघपाक खूप आवडता आणि नवीन व्ह्यूज बघून एनोय करून वाचपाक आवडता खूप मजा येता मला विंडो सीटार बसपाक आणि मी एरोप्लेन सुन भायर निळ्या आभाळाक बाघुं शकतो।